मजाऱांकविषयी हे काय सर्केँ गारसमज हांगा दिल्याता। गारसमज मजाऱंका आपल्या मालिकाची काळजी वा पडून घेलें नस्त। खरेपण मजरा खूब मोगला आसु येता आनी आपल्या मालिकाकाडेना घट्ट नातें तयार करु येता। गारसमज मजऱांका पुरया कालखंडा पळोवंका मेलता। खरेपण मजऱांका उन्या उजवाडांत बरेम् दिसता, पुण पुरया कालखंडांत दिसणा। गारसमज मजरा आलशी असतात। खरेपण मजरा सैमिका रितीन फांटोदर आनी संजवेलार छड हुशार असतात। गारसमज मजरा हे उन्या जाताण्येचि असूनां, फोशिलें जानावार। खरेपण सुंञांपर्सा मजऱाची जाताण्यता घेवपां सोंपेँ आसु येता। पुण तरी लेगीता तंकां नेमाना लक्ष दिवपां, संभाळून घेवपां आनी पशुवैजकी तपासा ही कराचो पडत।